La kú xen camiüü re fáá’ra jú ñíí’ jötu ‘mo dsa lý’, tǿ <hesitation> tǿ ñí dsa lý’ ro fáá’ jnáá’ jú jmíií, xa kiǿ lyy’ kiéé’, i xa mýý ‘mo sýý jé iää rá ä’ kö’, xa jy u kiee’ xa, jy e tⱥⱥ’ kä ñó’ la nɇ re lɇ köö camiüü.